Uwesa u- nukawesa ukutumila isimu, ibidi utumile isimu, ibidiu kama uvu ukuwasiliana ukuwasiliana navandugu navajamaa, avasasi. Alafu <noise> ibidi ukama ukuli- jasala nukawesa uku- ukuvomba bi ikinu bila simu, <hesitation> amambo molosu tuluwesa uku- ukuseba bila bila bila kite- kinolojia iji twisovise asikwisisi. Ukutumila imutuka nukawesa ukutumila imutuka, uvusafiri, nukawesa ukusafiri, ukuluta isehemu nukawesa uku- ukuwasiliana bila kuluta isemu, <hesitation> ukuwomba ibiasara, ukukaa, <hesitation> kutumila iela kama umunu uvu uvusasi unakutumile ihera usumile, nukawesa ukuwomba ikinu ikyo bila, bila ikinsinsiisyisinu syasikwisa. <hesitation>